A heɓa tumatur mada atappa dum aheɓa manda mada awata se diga ɓawo awara assadum to a saaidum awati mandaji ma aheɓa ganye ma awara awata a heɓa kusel ma sedda ko liddi ma jordum ko keccu awara awata